أكمل هذه القصة: في أحد الأيام، صغَّر ساحر نفسه عن طريق الخطأ. وجد نفسه بحجم نملة، يواجه تحديات لم تخطر على باله من قبل بدأ يحاول استخدام سحره ليرجع كما كان، لكنه اكتشف أن السحر لا يعمل بحجم صغير وبعد تفكير طويل، تعلم كيف يتعاون مع الكائنات الصغيرة ليعيد لنفسه حجمه الأصلي